Sagargu kaa n̰ugu kan ichi wiretee widay n̰ugu sagargu aa tirii, mii ray ŋoniŋ ma ne tirka sagargu jaa, am ray too dittir ti ene, haa mii jaa n̰uugu ray ŋoniŋ ma ne, tirka n̰uugu jaa am ray embeenu dakak gin ner tek aa tirka haa kar noonin deegu kadaadek waagin ichimiree ni, aa tirka wonjoo too sagargu kaa n̰uugu kaa kidiin̰aa uŋo kidiin̰aa tiŋin jaa drabak naa kalak drabagu wun̰an talaka laanun indaka win̰tee naa n̰uugu kaa sagargu kan waya, laanun waya haa n̰e drabak tin̰iŋ jaa wiiner wara, taraa tiigunu sagargu kaa n̰uugu kaa. Laanun koluu tukuno, n̰eem kindrii sagargu n̰uugu tokoyka, n̰uugu sagargu tokoyka pek norŋok kay wujaa tiŋeri n̰eem kiday maŋ kanaa too minilari, taŋnak nenegu kolii sumbur tun̰arkati, kariinak n̰aaman mamarka jaa, enjii fuur torŋoka kar taŋ nenen maya anna taka junŋulak arinagu jaa feriŋ mabaana enjii tiriŋka harni sun tatartee toosika, eey saa woroŋ ka drabagu aa tirii kok kannartaandi, wey enjin tusana tirka sagargu n̰uugu aa tirii koko n̰aaman kar, tir ka n̰uugu barik tiigin ner tuŋo tiŋ tiigunu, sagargu n̰uugu lulnak aa tirii. N̰uugu tandi, sagargu n̰uugu aa tirii, mii nichkilak annak dakak gin ner ile tek bes ray nee yak met muchkilek waagin ner sut kaazoŋdaka am fikirak tek dittir melegu andaka, sut tik kan murŋo, haa annaa tiyoonu weyiŋ ner wojin ner mi kan am kan met iiche miretan, aasuta n̰ugu kan sagar gu kan wofurŋo, wujaa n̰ugu kan sagargu kan waŋ kadaadigin ichi iretee iday waagunu jaa n̰uugu sagargu aa tirii, mii kadaaden n̰em tukusi n̰i tirka walay am lutok ŋalak tukunun jik ti taa kulek ti taa momok ti taa, tukunun met awuyagu bes anjiŋi aa tirka sagargu jaa, aa tirka n̰uugu jaa. Am hillegin andi, wow ari taŋnun nerinugu embechi, lutok ke abaasaka taŋ menin tay tan, yak jaa taŋ melee nu n̰uk tanju ombuuji, n̰erek tanju ombuuji, silaa tanju ombuuji kaŋ ke kar taŋ ner amgu hop endiretek kay, aman nun ta andi haa mii jaa kadaadin hop mbire bes ta indi, waŋ taap tan kaŋ ndukunon hopdire amarak ndukunoonu hop ndire mii gin ner kulisir nu dumnan hop mbire hal anna kan ichi siree nenee waagunu hortaa tirka am waŋ kan dittir ti ichi sire andi, haa n̰ugu jaa waŋ taanu am met kadaadigin anditan laka deegu mii mukubar waagu n̰aaman hillegin kokon wasik n̰aaman kar tirka n̰ugu hillegin tara hillegin karan jaa tujunandi, tujunandika sagargu ajip siŋen. N̰ee kaŋ waagu kanaa jiŋ annaa burmiryak wujaa andabaanan kolii hillegin yayan tusana wala wasigu tanaraa, walaa muubargu tanaraa, waŋ ŋanaatiŋ annaa tika ti sagargu hilegin maabar tenegu kidii tatarnudum n̰ugu jaa waw su waw su, muhubar mbitan kujinin koko, barigu ju kenik tan taŋ nu ji kenii tan mii kadaadee nenee tigunun kok kay neneekan drinenee drii inda aa tirka yom tiŋ ner sagarguju kadaaden tusaanaa, n̰uguju kadaden tusanaa, annaa tika lokoy nun taanu waŋ chaba ire, yak jaa wonoonandi, anna tika ti waagu hiilek gin nak nuyok waagu jaa kadaadin nak nuyok, annaa tika sagargu tindika, wujaa drabagu kan kok udukulo, drabagukan weki udukuloonun dunuyaa su, dunuyaa su drabagu sagargu bachtan tiri. N̰e mii duniyan walay dunuyaa wagunu haalak embek aŋaa yow niree randak ti, walaa tukusu min̰aa wala enjii yaŋaa marat menii kan mikos, walaa met mibisaa dunuyaanun lutoonu dumnan maŋ gin gasar nir ti, annaa tika chaka zaa irka haa haa waŋ duniyan tan yak jaa kar duniyaa irin mbodokoyni, hun ŋaatiŋ zoŋtee nu, wasa karan deegu kok andalii kidiyan nar, tir ka kok andalii kidiyan tanara, enjii nar tir ka enjii kaa kidiyan tanara, wutu andaliinugu tirka andaliinugu tuteri, aasuŋun forko suŋ tirka, forko toroŋ forko torŋoo nun haa ŋalaa fiyan om om suŋ kimsikwaagin tirka kimsigin ŋalaa fiyan om om torŋoka andalii yak kimsigin taarii gunu. Drabak giniŋ koynun turfuno, ŋaway sagargu drabagu tiŋeeri mbiŋeerin tirka haa n̰eetiŋ tirka mii ke women waagunun ke, lutoo kanii ke galir kay tirka laala hay tara seenu bursu, tirka juŋulak fetis tika adin̰aagin wajaanakata n̰aaman an̰ari, irka eeey haa juŋulak tiiginiŋ weniinu Berkan watal waari wuraŋ watal, turaŋ tiigunu, andalii yak kemsigin taa rii tiigunu, koynugu trufunun furul torŋoo tiigunu dariŋ nugu wulu wulu nindrii, tika wattal tatayka, sagargu jaa gan̰aanak triki, hey kusan, may kusan tirka tatalka, wak tatalka ilek tatalka, koko, koko, koko drabagu laliyan tusaana. Laliyan tusanaka sagargu tiŋgeeriri, ŋonokoy tiŋ duniyan tirka, walay duniyaa irii wagunu, haa weyiŋ ti duniyaa irin ndraka, duniyan tandaanu, aandoroŋ tan wasa indaa nene gindigin ner tek ke lutoo annaa miigin tiyaa, tirka laala haa n̰ee nama eleŋ ner dunuyaa, dunuyaa su kaynugu bachtan ziri, haadahaaba weyta netiijek yak dunuyaanagu dukuno, aa tikati n̰uugu kaa sagargu kaa drabagu kaa, tek danaŋ kudumeeri beenagin annaa tika ti wonokisan n̰uugu hillegin tindi, drabagu kadaadin tindi, sagargu kaa kadadin tindi, kaŋgu dum ichek tenegin kidii iche sire tindi, annaa taa waagunun. Fikirek n̰uuginiŋgu kaa, sagarginiŋgu kaa, «Hesitation» drabaginiŋu kaa, udukulaa, laala udukulaandi, waŋgin nak sasaragu n̰aatiŋ mokoynun taanu waŋgin nak sasaragu sagargu ti, annaa tika wonjoo tigunun ner lahadi weyiŋ sagargu ke sasriyaa tenee waagunu, alamaŋ tek too keleenugu fot norŋoo ti, haa ŋaasuŋun tiŋ kar wonjoo too wujaa malamak nenda, eyyi erniŋek yak kadaaden nindak tandan jaa erin kaa kan oytok kaa kan mon̰ol kaa kan, kuduŋuruk kaa ka, laar kaa ka, darbak kaa ka, alin kaa ka ŋoon kaa ka. Kojuk kaa ka, almaŋ erniŋee kulisir kaa n̰ilisir kaa kadaadegin nindaa waŋ dumnanu weyiŋ malamak mene taydak haa taydagu jaa ŋun tiŋ chadarak yak kullak bitak kanan nak tiigin ti lal miriŋ te, aa irka halas maa kay waagunu waran chdarak tiigin lik hul irik yak jaa ŋoon gin ner kaa kulak nusuŋurandak taa wiri laakin maa weyiŋ kaa kaŋ nokoorik kay tiigu kar chadaragin tal tanan tindi, aa tik kaynu werika kaynu kaa, erniŋen afuwan aran dek erniŋen werika, werika, werika, wala gurgurik wala oytok, wala erin, wala kudukuruk wala cirit dak walaa fil walaa amarak, wala drabak, wala lar, wala kulek dum wala ifir wala ŋoon waagunu dumaanu keri, keri, keri, irka. Sagargu jaa kalak tenek kan karan tawaali kay nindaa kan tarandi, aa tika ti le nak bitan n̰aaman kar, kar, kar chadarak kan sawa tiyoo tiigunu, lamaran tusaana, aa suŋun lamaranun kusaanan matak tire, haa jamaa ileŋ jaa abaheliime, n̰ee mii weyiŋ irka laala amgu joko ŋalaa baŋiyaa ondurfunoka ti, kalak embek heliimegu ti juko ŋalaa faraa, faraa miŋ miŋ andira arka ti miŋ, miŋ andiri, haan̰ee tii atarii, ŋoongu chadaragin tal tindaanu tokoori, ton jaa tek kaa tiigu nokoorik kay. Aa tika barik tiigin wujaa gartandii irka laala ŋalaa kusanee, aa tirka ŋalaa indrika haa weyiŋ kulisir nun ner tek tuŋun te n̰ilisir nun ner jaa lolii wiste, abhaliime ŋamzi wirka, laala am kalak embek heliimegu kijii endeney joko ŋalaa barik waagin saa moroŋ ta ari, aa tirka windaka tii maa tokoori. Tokoori lutok zak chadaragin nindak tiigu aa taka tek subaŋ kan lutok tiigu subaŋ kan treŋ tiri, kav tek chadaragin ka tal kar inda, wekit lutok yak kulak tiigu triŋ sun talaanun, tuŋun tenee tiigunu, lutisii yak n̰ilisir waŋgu jaan̰ii kan butu, erniŋee yak kullisir nindaa tiigunu kaa watalaa wenii tigunun n̰ilisir nugu butu, alka, alka taŋ sireeri, kudumeeri irka ti tojomjee nu dokunsii kaasun dam kaa kiran nir, lii kudukuruk kaa kan n̰aa map kaa kan, n̰iliser waŋ jaa. En̰ii durkii suti dam kaa kiran nir annaa tika barik tiigin katakayaw suŋun n̰ilisir nun ner lolii butu sun way wiri, annaa taka kulisir nu jaa ton jaan̰ii wenin tunduŋo. Anna kan ti hisak waagu tam turŋo.